كتاش عنا من شبابيك الدار وين أنا نعيش عندي واحد اتنين اتلاتة أربعه خمسه سته عندي ستة شبابيك في الداري انا ونسكن وفيهم ثلاثة ثلاثة شبابيك معاهم ثلاثة شبابيك كبار بارتوناتر اااا يعدو البلكونات يعني في المجمل تسعة نجم نجولو.